கொக்கோ பீன்ஸ் இது அனைத்தும் கொக்கோ மரத்துடன் தொடங்குகிறது, இது கொக்கோ பீன்ஸ் கொண்ட காய்களை உருவாக்குகிறது. நொதித்தல் & உலர்த்துதல் பீன்ஸ் சுவையை உருவாக்க புளிக்கவைக்கப்படுகிறது, பின்னர் அவற்றை பாதுகாக்க உலர்த்தப்படுகிறது. வறுத்தல் பீன்ஸ் அவற்றின் சுவை மற்றும் நறுமணத்தை அதிகரிக்க வறுக்கப்படுகிறது. தூற்றுதல் வறுத்த பீன்ஸ் விரிசல் மற்றும் ஓடுகள் அகற்றப்பட்டு, நிப்ஸ் விட்டுவிடப்படுகிறது.